Gny ilà gny boky fianara koa. Gny raha ianara iny anatin'ny boky iny ao aby, la moramora hoan'ny mpianatry zany ny mahay ny raha ianarany laha i mamaky boky. Satria fa misy sary ao fanehoa any raha iny, fa misy leçons- leso iny fa anatiny raha iny ao aby. La gn'ahiny zany- gn'ataony zany mamaky avao la i zay mahay i.